Hari Senin harmandak au mengasosiasikan no awal pekan. Au berpikir harmandak bisa jadi simbol awal no penuh harapan walaupun kadang tantangan.